අළු වර්ණය ගැන කියද්දී නම් <hesitation> මට මතක් වෙන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු. මොකද <hesitation> ගොඩක් දෙනා මිනිස්සු <hesitation> කළු චරිත <hesitation> සුදු චරිත <hesitation> විදියට වෙන් කරල තියෙනවා. ඉතාමත්ම යහපත් මිනිසුන්ව සුදු චරිත විදියටත් <hesitation> ඒ වගේම නරක වැඩ කරන <hesitation> නරක හැසිරීම් තියෙන මිනිස්සු <hesitation> කළු චරිත විදියටත් මිනිසුන් නම් කරනවා. හැබැයි මම හිතනවා <hesitation> හැම මනුෂ්‍යයෙක්ම අළු පාටයි කියල. ඒ කියන්නේ <hesitation> හැම මනුෂ්‍යයෙක් ළඟම <hesitation> මේ කළු වලින් ටිකකුත් <hesitation> සුදු වලින් ටිකකුත් <hesitation> තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ <hesitation> අයහපත් ගතිගුණත් <hesitation> යහපත් ගතිගුණත් <hesitation> දෙකම <hesitation> එක් මනුෂ්‍යයෙක් තුළ මම තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන් නෑ <hesitation> මේ ලෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කළු මිනිස්සුත් <hesitation> සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු මිනිස්සුත් ඉන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ මේ සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ම <hesitation> අළු පාටයි කියල. ඉතිං අපිට කිසිම කෙනෙක් <hesitation> ඔයා නරකයි <hesitation> ඔයා හොඳයි <hesitation> කියන්න අමාරුයි. මොකද ඉතාමත්ම හොඳ මිනිස්සු තුළත් <hesitation> යම්කිසි අඩු පාඩු <hesitation> කිහිපයක් හෝ තියනව. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් හැම මනුෂ්‍යයෙක්ම අළු මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට දකින්න <hesitation> මං හිතනවා මීට වඩා අපේ සම්බන්ධතා යහපත් වෙයි කියලා.